איך וואלט ענדערש געוואלט זעהן א גוטע מובי ווי ענדערש ווי ליינען א גוטע בוק, וועגן איך, ווען איך ליין א בוק קען איך א פאר מאל ווערן בוארד, און אויב איך וויל ווייטער ליינען א בוק מוז איך ליינען א בוק אבער ווען איך קוק א מובי קען איך ביז דערווייל שפילן א געים, שרייבן און אנדערע זאכן און אויכ'עט וואטש- זעהן די מובי